Ny sapa- sakafo ara-pasalama tegna <hesitation> hoaniko zagny laha tegna meky aaho, da ny dité malaky indrindra, satria gn'alohan'ny handeanako higna raha maro eky aloha raha sy mahamasaky vary sososa aho, de dité asiako siramamy eky aloha no hoaniko voalohagny, mba hampafane trokiko.